Gnootone iwa nanani mbootu wuna iféé; ndooghone. Ndooghone iwa nanin mbootu <hesitation> mbootu. <hesitation> suuck, mbootu, fune dan siiti, <hesitation> duckamérama mbootu. Dii nkéébarkéébaronowu, wune dan mbootu maa lé i-iwiitima ifuu fuune fuu funtutuu mbootuma. Wune ghune-nlhuusonowu dan, iwiiti iwo nfuuni nsuughune: nlhuusone bhuugowu. Foo mbootu. Purké mbootu, ghune a gworé ghune waama nfooyine, ghuna ikandane ifééréni, fuu ringi fuu siiti ka ringi rootu-lhaasi ngniti ngnii. Waame mbhuuta thééka song, mu la yick yawo yé réémini kaa lhaasi fuu waame ka ringi rootuni. Ghune, wune gnootone ghuna miine mbuukalama dan, wune iwa fuuni.